<hesitation> Fomba fahandr- fagnanaovana lasopy sosotrotra dreky a ohatra hoe paty gasy a ohatra hoe malaka paty fefany enao de malaka sakarivo anao a, de mala- sira de menaka de ataona ohatra hoe ataonao jumbo bitika de alainao vilany a de ataonao ragno a ataonao ragno zegny tiànao afatra ranondranony a, rapenao ko sakarivo a de ataonao akao sira ataonao menaky bitiky ataonao jumbo iny de avelanao mangotraka iny a de arosakanao paty iny a, de batenao izy avakeo rehefa itanao fa masaka de ataonao tongolo maintso.